في وجهة نظري الفن ماعدوش علاقة قع بتحسين <hesitation> المجتمع لماذا؟ لأنو عدو علاقة دلالة جمالية بحتة لأنو الفنان ماذابيه يخدم قطعة فنية جميلة لا من ناحية الرسم، لا من ناحية الموسيقى، من ناحية النحت. وبالتالي الفن هو تعبير عن <hesitation> ابتكار وتخيل الإنسان فقط وليس ع-عدو علاقات بتحسين المجتمع.